الغرض الاساسي من التلاجات هو حفظ الاكل و الخضار و الفواكه و المشروبات لفترة اطول و هي مهمة في اي بيت و مفيدة حتي من الناحية الاقتصادية لانها بتقلل من كمية الاكل التالف.